Adeska okinanga firgikani, shukija, halal fogh'idenamie, fileka kemso kir gakcha tadan fogh'idename, karjokan goni sukir iskirosa, udog taban undie halata dakumu, nibirrog nifikessu, nibirro nifosa goni tomin nane teglia tilgia idirrteru, khalas sukkir iskirosa khalasili tarin bata sokk'iskir kabname.